Inten ink'atij janal b'äk', tinkantik janal käy, tan inwa'lik b'äk', tan inwa'lik käy inten injanal käy, tulakal k'in inten ink'atij ti xok t'an, b'aje'laj tan inwa'lik ko'ox ti jok' ko'on ti ko'on wa'ye' ti janal käy jach ki'ki' ki' käy a' ch'ilam jach ki' tan inwa'lik a' nojoch winik y winik tan inwa'lik je'lo' yan je'lo' yan käy, ch'ilam jach ki' <hesitation> jach ma'lo' tan wa'lik winik b'inij tan ujantik tan ujantik ch'ilam tan ujantik u tan ujantik b'äk' ti k'ek'en ki'ki' tan inwa'lik ki' ujanal ti nojoch winik.